<hesitation> Amponga malôha mamoaka feo satria o zao karah rah jiaby fôgna rah oatra I domigny izy mamoaka feo foagna mampiavka ny amponga fôgno, misy le <hesitation> partie interiera agnatigny akao hoe partie malalaka be zai o de igny zegny mahtônga le izy mamoaka bass igny de rah idomigny izy mamoaka feo.